Wori kan wor belgium kun ada kaba ada tunne ada amtan inama haresi barsis mafano ada tane ada amta mal ijole diran gudet horian bat yaani horim kas godante horuman ban yaani horum sum jabefete inama kune diroms hubeno mpaka at nek ijesitu.